Magnisaha arivo raiky amy gn'arivo amy gny feo agnabo manomboky amy gn'aotra. Ohatsy: aotra, arivo raiky, arivo roa, arivo, sy ny sisa azafady.